اه خويا انا نخير نكون فنان كوميدي على فنان مشهور لانو الكوميديا يعني ضحك الناس وتجيبلهم السرور للقلب والناس كامل تحب يعني كوميدي محترف لانو غير تشوف هي يحكمها الضحك ويحكمها السعادة